E ɓyma gi mi kpe ɓeri bye e zo nɗye miga la wo yna tugo kafi mi lo kpe wo la na, wato nyigo kena ke mi zhi ɓa kpeda shna nɗye ɓe ɗye bmya gye a kpe ye minsa tugo kafin nyigo za du helo sewo yna a-erita tso nu, bmya gye minsa ha nyi go za rita zo ja bye wa ts ba nɗye woga tsi ke helo kpe wo la yna. Ari yi’o mwa bare nɗye bmya fi ẻ zango gye ɓayi eri mari gye a tsi ban dye zan go ga ye ke ayna a e gbari’o gbari yi eri mari yi tso adodo yi’o du nɗye ɓa ɓmyam yna. Gbmari, myigo eɗye eza go la yna bmya gi nyigo za hna gye wo yi za nɗye wo gi aza bi yyaya yna watou, za nɗye wo gba, aza wye myna bmya gye nyigo hna woyi nɗdye woga yi za nɗye wo gba’za wye ni yna to, nyigo hna woyi nyi go nɗye hega la yna n. Nyigo za hna wo yi nyi goza ɗdye wow o ɓwato m ya yedu ɓe, ẻ ko wo wye m ynaɗyi do zhi snu ɓe ẻ ko wo wye ni, wo yi za ndye wo dna wo azamango ɓwari yna wo wna wo adoke ɓwa mari. To nyigo hna bye woga tsi wo nu ɓwari woga wna woe nu ɓwa ko wo ga ɓwa eɓyi woga wna a byi ɓwa-woyi nyigo ndye wo ye yna jna ɓe ynan, nyigo za nɗye wo ye yna jna ɓe ynan, nyigo za nɗye wo ye yna jnam yna wo dua woya ɓwari’o ko wa azamango ɓwari woga kpeda ya wusu wusu woke jna bo terem to, nyi go hna wo yi nyigo nɗye aga la yna hye num. Tso, nɗye woga wnaba ɓwa mari, woyi nyigo nɗye aga la ynan. Nyigo za nɗye wo wyi yna yna woyi nyigo nɗye aga la yna num, zaza hega ga la nyigo he kpe ɗye nyigo hna woyi wyigbe num nyigo nɗye woyi nyigo nɗye aga lonya wo nyigo za nɗye wo gi za yna wo bwa ynan, nyigo nɗye wo yi nyi go la la yna wo yi nyigoza nɗyo wo gba wo ɗye yangoe a za mango wyem, ɓena, nɗye wo gba wo aza mango wyem woga zhi ba zhi heɗye ɓbwari wa zhi wo gba he azamango wye dum. Ngigo nɗye hega la wo yna he kpe kô ɗye woyi tswashe dna woyi nyigoza nɗye wo yi tswashe dna wom yna he da ɓeta de woyi woya wo mwo, nyigoza muhni, nɗye wo go wo aza mango ɓetam yna, ala wo la woga go he ɗye minsa ndye ha la wo yna ɓetan. Ewori ɓe zaza nɗye hega ga lanyi go yna he kpeko ɗye nyi go hna ha wori ja dyegoi dyegoi zan ɗye wo yeso tu ɓem yna. Nɗye haga wo helo yi nyi goe, helo lo nyigo beda nyigo hna wo tuso nyigo hna wo yi nyigo hega la yna num hega zhi ɓa wo do kpeda ge hega zhi he ɓa ɗye dye wok a sona ya de he dye minsa to sasa wu ɓwa ɓwa gem yna. Nyigo nɗye wo ye nubo ɓi yna snu ɓe yna bmya gye heɗye he kpeko, ɗye nyigo hna wogi nyigo nɗye aga la yna num <noise> nyigo nɗye wo go ɓe cha enube wo yam yna he ɗye minsa ɓanya he kpeko, dye nyigo za hna he zhi ɓa wo la, wo, ɓe ɗye dna wo nubo yna ẻ ẻ ga gbmi m wato wa yakpe eɓegi hen. Ɓari hna bye ɓa che ɓe kaka ko ha nubo ɓi yna snu ɓa nimi efye deri a ɗye ɓa la’gbe gi he nyigo ɗye bmya he la yna, wo yi nyigo ndye wo gi za ynadyi wo. Bwa yon, wo snu he ɓe ndye he byi ɓe de wom yna ma, ke long a yi nyigo nɗye he byi yna ɓe de wo yi woga lo snu dodo ɗye ma woga lo snu kyakya, wo chni ɓeta kpe dada yanin da yin, to nyigo hna bye yi nyigo nɗye a ga la ynamnu, yi kpeko zango de, zango yi tswashe num, tso byma bmya gye zango he yi eri mari nɗye ga tsi bado, ke he yi, nyigo nɗye aga la are nyize ge yna. Ɓwa de yi lo du de minsan, minsa nɗye wo gba woda ye yna wa nyigo la du aɗye wo gba wo azhi wye.